Al hayawan al ana shifta wal ajjab minna bilen liggal al karib da hubas abi gar, ana yom shifta da alʼejab minna wa hus minna ya iji ida wus ni kula lakin shafni fi wadi hana Bauchi al bi gulu wadi hana yankari yom da mashena haushif na hum kateerat jo a yubat yom ta ji na jarin di go.